باش تبدل شي بولة ديال الضو، أولا خصك طفي الضو من الساروت ومن بعد كتزول هداك البولة القديمة غير بشوية - باش متهرسلك في يدك- من بعد كنركبو هداك البولة الجديدة بالقاعدة وغير بشوية، ومن بعد كنخدمو هداك الساروت د الضو ونتأكدو بلي البولة راه خدامة وشاعلة.